'Ngo chube lí ni 'ngo chilu nitaj si nikaj tukwi' nukwej, sani ni ni nukwej xuj min tukumín ngwii 'ngo chube ta si 'hiaj xuj min sisi aché xuj nga chiki' xuj, a ba'anj sí hiako' a ba ba'anj ngwii hiako' ba nano' nej chun ba ni'hiaj nej toj china nej nej hiaj 'ngo ché ka'anj nej, ni nakín nej chube lí ta ni ba'anj xuj nga nej ni bé ta ni ba'anj xuj ri' xuj 'ngo chuku, cha xuj ta min 'hiaj chube ni nej chilú lí ta man xuj be' bé be'man ninanj xuj sani si 'hiaj xuj min sisi chutu taa xuj, tín nga xuj katin be' ni'hiaj xuj 'na' chutu ni 'ngo rin bé chuj ni taa xuj chuto cha xuj, bé ta min 'hiaj xuj man si 'hiaj xuj min sisi sé si nikaj tukwi' nukwej xuj, chube ta ni chilu ta hia ni'in nkwej xuj tukwi' xuj ni'in ña'anj ngwej xuj tukwi' xuj, min bé 'ngo xuj min bé a'ngo xuj hia chi'ñanj chube ta riñan chilu ta, ni o' chilu tan stune xuj chube ta bé ta min 'hia nukwej xuj si ta snikaj tukwi' nukwej xuj, sani nin' bij xuj ta nne be' ba taaj be' 'ngo urin cha xuj nne, sani 'na' a'ngo xuj kane xuj be' nukwej xuj bin chuku sa' 'ngo kwej xuj min tukumin xuj be', sani man si ni'in ña'anj ngwej xuj tukwi' xuj bé ta min 'hiaj 'ngo chilu lí bé ta min 'hiaj 'ngo chube lí, ni'in ña'anj cha nkwej tukwi' xuj sani tukwi' ni'ñanj nukwej xuj hia nne xuj be'.